Azafady aminareo amba- ambadika akato zey io baka and- ande hagnano vakansy baka zey amin'ny erignandro io ke are engaviko ere mba hikarakara fandroàkanah an tô tegna azafady ndrindra re avake ameko ameko karama are avake ma tegna izy zahe baka ande hagnano vakansy nefa tô tsy manjary ndesina fa are kato mba engaviko mba hikarakara izy hanome hagniny azy hikarakara azy ampiseky azy ôhatra.